السلام عليكم انا اسمي جهاد عبد الله ومبسوطة جدا ان انا معكم المقابلة النهاردة دي وان شاء الله يعني اشتغل بكل جهد واخلاص وعندي استعداد إني اتعلم كل حاجة جديدة وكمان بسرعة. وكمان انا بحب التحدي وبحب الشغل اللي فيه التواصل مع الناس بوعدكم إن شغلي في اتقان يعجبكم.